to ka ɗɨnga ndu a gɨta bi ka ki baho nafu fa wana bi ɗahɨ <laughs> fa kiya sabulu fa kɨrma kabɨ tafu fa dawai ɗe fa gogau fa gogau fa bɨsau pyas fa zɨna dɨna fa buwafu kuwa bi fa kiya soso nafu fa bɨsafu pyas kwaya tsifau a kabɨ fa buwa fu kɨrma fa za tuwafu to fɨya dɨkaya piyatɨ atuwa fu ko ineki ruwun da kayafu dahɨ tanu wanke wanke ki kilin nowon ma vura ɗe kwano ma kiya soso nowon ma tsɨgowon tsɨgau ma ɗɨma wanki nowon tas ma pa ɗe kwandan wanke wanke nowon yauwa ee <laughs> abɨnda ake